nan bubulö tinda jujuwesi i ŋwajik na'dik 'dik nagon bge ko ŋwajik kune adi ti ko töjuline ko juline na'but kogwon tojulin ko narok kokorju loti lo rigwö